त् समरेइन् बुन्ग थन्घप्ल, समरेइन देयौ, देइ सिन्गौ, थन्घै मन्छे जहस् जैख समरेइन् बुन्ग। भे समरेइन <hesitation> मरेइ गजौ गहै परेइ देइ सिन्गौ खारे। त् समरेइन देइ सिन्गौ गजौ गहै, खारे बेऔ फेन् लगैन् ते इउबहेरो। भेनि <hesitation> मोदु त्जन्ग्न बेअ उप् दोव्न् जैख, हर मेसिन्, मैब मेसिन् लगैन् ते इउबहेरो, बेअ जन्ग्न <hesitation> उप् दोव्न् जैख। त् समरेइनि सिन्गौ मन्छे मेसिन् जैख, जै देइ नि प्रेसर उसोले इअ, देइ नि प्रेसर गहै तिन्ग्ज बन गजौ तिन्घर। अर् लेइन् गजौ तिन्ग् प्रेसर हनै लगलग, बेअ गहै तिन्घर, बिदेइने समरेइन देइ सिन्गौ, गजौ गहै, गजौ गहै, खारे अरए।